Lthahyiyani mun ghi Lthayan gwan kaani sir, ghi bayan fakhiwuyu, gwan kaan ba ghi Lthayan cimar gyullhubani, cimar tirani, cimar ɗingha Subam Subu ma khin Lthin Sir, ƙwiyighin kwan gan weba ma Lthima, ma khi khiya cinau, makhi khiya c’ighau, har fakakhi, fi windakakhi ɗi makaratai ca ndakakhi ɗi makaranti gwan makhi khiya ma ndakhi fiwiya ma ya ɗamu ma ndaka ghi c’iyai, e t’ehyin ghi C’ighai fi wuya ga muɗa mumu multha lthin gyullhubu ghima mada ma kuʒa p’iyatinu, ma ndakhi, ma ndakhi ma-ma kuʒa P’iyatunu, ma ndaka caghi karatunu, we ba ma khi khiya U’mmau, har dinnan bu hyi fakhi gma ma daguma ma daguma piyakhi ɗi makarantai, har dinnan bu hyi ɗiba, ya ndaka gaggyisha gwalfiti gyulhubughima, ɗin bu buga yuuwi hyi ndaka gyisha gwalfi tasi aku ca jinasi, to ghiɗi gma cabu ʒha gma ma-ma-ma gwi ta-ta karatuna amma tagyighima ma tsigyimu mu ƙaan gwan ƙwanya, matsigyimu gwan ɗi tirwitighima ma tsigyimu gwan ɗi kutighima ɗi tirwatin ɗi tavuwatughima ɗi davuwatughima ɗindi subuwatughima, ɗin ɗi subu-subughima khin zaƙuwuni naghin ɗin ngir-ngir khin mani gwan wa wannana ghi c’uwapu be-e to ghama we, to ghama we ca tsagyi ghi ma tsighyimu be. Ma tsigamu pakhi wuyu, manbamu vura pakhiwuyu. Cabu ʒha ma-ma-ca sirʒakwi ci ʒiLthi ɗi vinaghin ma IyiLthi mbanai. Ma iyiLthi harma, har ma hujuʒana, har ya naha Layakhighima, koya Laya ya kuʒa ɗamaighima ma-ma bamu pakhiwuya ma gwan kaan Ghinshina taimakaghina.